ذات ليلة سمع موسيقار لحنا غامضا يأتي من الغابة، فقرر الذهاب ليرى ما هو مصدر هذا الصوت، فوجد أنه موسيقى تصدر من كهف عميق، فقرر الدخول إلى الكهف، فيجد داخل الكهف معلمه الذي علمه الموسيقى قبل عشرون عاما، فعندما سأله لماذا أنت هنا? فحكى له قصة غريبة، قال إنه يوم من الأيام كان يعزف موسيقى في يوما كان وفاة إبن الملك، فعندما علم الملك قرر أن ينفيه داخل الكهف عقابا أنه يسمع الموسيقى في وقت كان الملك فيه حزين.